Á- mómuimimundema, momuemeeloos nii miamewa wainamikiaġeġaɭo iḃaaḃu, áa- múuro paske muine amiini amixamiḃay múnde- mu- mu- móñasoo arefiamutoalemeeɭew. Mo mudialenumuini kaxun, mérumunda momuemehaŋeɭew kaxunamooġo, moamooġo awaremiġaźia, móo múndema múxeden nírumunda walemeeluŋa.